Karazan̈a amboa haiko, izaho tsy dia mahay karazan̈a amboa e. Ny azoko volan̈ina edy: berze alman, zain̈y izy iô ny malaza, bôkà eo shien de salon zain̈y kôa fivolan̈ana izy aty, avy iô misy kôton de tioleara àby io.